السلام عليكم، يعطيكم العافية. <noise> أول شي، ودي أشكركم على الفرصة هذي. أنا شخص شغوف بمجالي، وأحب أتعلم كل يوم شي جديد. عندي خبرة في <hesitation> مجالكم، وحققت نت- نتائج واضحة. أحب أشتغل ضمن فريق، وأسعى دايماً لتطوير نفسي، ومحيطي. <hesitation> أشوف نفسي إضافة قيمة لفريقكم، لأني عندي مهارات كثيرة، وأحب أواجه التحديات بروح إيجابية.